אלסלאם אלעאלמי מומכן ו אבלאכן מאשי סהאל ו יתטלב מגהוד גמאעי ו צבר כביר، חאס א־דואל תתעאוון תחתארם בעדהא ו תחאל א־נזאעאת ב־אלחואר בדל אלענף، כדאלכ לאזם נרכזו עלא אלעדאלה אלאג׳תמאעיה, תקיל אלפקר תעזיז א־תעלים ו א־תפאהם בין א־שועוב, ע׳יר בהאד א־ט׳ריקה נקדרו נחקקו סלאם מסתדאם ל־אלעאלם כאמל.